Kwaant e kuj kujjelik chu, chu wuq komunidad pues para ke chemo wu q'iij jab'laj xtib'an kwidar e qiib'lo ke es este njel wu ixoq wu ktziik wun papá, wun mamá este wu wjow para poder i chemo kwaant xtyaa riib' chwa pues xtinb'an kuidar wiib' kwaant xkint'aqwik i todo ik'oloi pastilla loke es lakanfoor i alkadé i njel wa' xtkb'an preparar chi jun yaab'